Le munede a sun segnà si lati përché parei ti pöie ti pöle ciapeie ën manera pi pi facile e pöi tüte le munede a sun zigrinata ën manera diversa, parei ti pöle cunisìe anche mach si ti tuche përché a sun propi propi diverse le üne da le aute